Pues xhintakuinini no ku tu no rancho tentanguini xhino nravini adameno nravini, ndani ñayikueté <hesitation> ilde xhí nradunixhi familia nratoná, kokuixava'a nratona xhixi ñavii ñavii nrihuana xakutá nguili damana, dangui keni kadamana dangui keni, konanan nrió no nguili, nguili, nranono xhi iin nrida familia, nrida familia nená ño'o nguana ña tuná xhiku ña tuná xhin dangui kenii pero kan nguano kan kuilinó vayi kinone ñá ña nrivi tú konyikonexhi este nan ihpo tió na ihó nidaxi.